Azo volañy ho ara-dalà ñy fangaran-tahaky ara-jenetiky ñ'olombelo, laha ohatsa ka andesy aminy ñy fampivoara ñy tekinôlôjia aminy ñy fañampia ñ'olombelo hanao any ñ'asa maherihery; fa tsy rar-dalàkoa ei la hatao nteña aminy ñ'asa maloto manahakan'izao, ñy fampivoara ñy ara-tekinôlôjy ho fitovia amin-dranañahare.